پرتگال دا سبھیاچار کیتھولک پرمپراواں، اک مضبوط پریوار-کینڈرِت سماج ٹانچے اتے سیلٹک، مورِش اتے سمندری کھوجاں ورگے پربالن دوارہ اکار پرابت اک گہری اتہاسک وراثت دا اک امیر مِشرن ہے۔ مکھ تتواں وِچ میڈیٹرینیئن پریرنا، فادو سنگیت، ازولےجو، <hesitation> ٹائل ورک، پوئٹری، رِچول، تہواراں تے کینڈرِت اک پکوان اتے سماں اتے سماجک پرَسپر پربھاواں پرتی اک آرامدائیک پن شامل ہن، پریوار-کینڈرِی ہے۔ مضبوط انتر-پیڑھی سنوَندا اتے پراہنچاری دی سنسکِرتی دے نال جوڑ کے کلا اتے صاحبھ بد دے پھُل دے ہن، میراث اتے سَمکالی نویتا نوں درساؤں دے ہن۔